Emi ɓuri yiɗugo kocceeje gam kocceeje e towi. To mi ƴeengi mi hainoto to woɗɗi, mi raarai to ɓadaaki, mi heɓai henndu njamɗundu.